באש תחזם אלשנטה דיאלק בכפאאה דִיר לאיחת דיאל אלחואיג' לי ע'אדי תחתאזהא באש מא תנסא חתה חאגה، אִבְּדָא בִּלחואיג' אִלתקילה ו אלכבירה פי אלקاع בחאל אלאחְד'יה ו אלכתֻבּ، לִף אלמלאבס בדל מא טטויהא האכּדא כתקלל אלתג'אעיד ו כתסתע'ל אלמסאחה כת'ר، חֻט אלחואיג' אִלסג'ירה ו אללואזם אלשכסיה פי ג'יב ח'אס אוא כיס סג'יר באש מתדִּיעש, אִסתעמל אלאכּיאס אלמצע'וטה אוא מֻנַד'מאת אלשנט באש תרתבּ אלחואיג' ו תנזמאהא، חְלִי דיּמַאן שוויה דּ אלמסאחה לִלטוארי אוא לאלאשיא אלי ימכן תשְרִיהא פי אִלטריק.